<hesitation> Gne fantako fosiny zany da k- e karazany tongolo io agnatisany maha membo vava, ohatry hoe tongolo gasy zany na tongolo lay raha hohany manta io ha ndreky sy ohara mahasara anazy zany da alohany gne mialao lavitry olo zany anao raha mihina anzy fa raha akeky olo da sy de sara mihina enazy fda ré gn'embony.